Ireto avy ny fomba fandrahoan-tsakafo hitako fa mahaliana avy amin'ny kolontsaina hafa: voalohany ny fandrahoana sakafo amin'ny lafaoro, faharoa manarakarak'izay ny fandrahoana sakafo amin'ny alalan'ny vilany vy ary farany kosa ny fanamboarana pao ohatra dia amin'ny alalan'ny hafanan'ny masoandro.